अगर मेते अपरा करमे दिवार पर पेंट कन या रंग लगौंण। त मैं अपणा कम तेते सबसे से पलि बजार बे अपरि पसंदो रंग ल्योलू। जन मेते हल्का रंग पसंद छिन। ज्यादा गाढ़ा रंग मेते पसंद नि छिन, गेरा रंग। त मैं अपणां पसंदो रंग ल्योलु. साथ मां रोलर ल्योलु, रोलर। फिर घौर मूं औलु। अपणा कमरे दीवार ते झाड़ू से साफ करोलु। फिर रोलर से आराम से ते रंग ते अपणि दीवार पर लगौलु। तेसे अपणा पसंदो रंग अपणि दीवार पर लग जलु और कमरा भी बढ़िया व्हे जलु।